حاليا أقدر أتكلم بالعربي بكل لهجاته. مثل الكويتي والسعودي والمصري والليبي كل شي كل شي. وأيضا بالأنجليزي. أحب أتكلم بالعربي لأنه يخليني أقرب للناس وأفهم ثقافتهم. بينما بالأنجليزي لأنه لغة عالمية. وتفتح لي فرص أكثر في التواصل مع مختلف الناس. كل لغة عندها جمالها الخاص. تساعدني أعبر عن نفسي بطرق مختلفة.